De Poloña??? Pos mos sonan cosas de Poloña peru lo que es la comía ara que estó a da-li güeltas pos... quiu pensal que sea comu Alemaña, carni de guarru i patatas tol tiempu. Porque comu es país católicu tapocu no tien ná especial del lau essi. Dexa-mi que piensi... pos salchichas tamién, de Cracovia, me sona que eran anombrás assíinque sí, devi de sel comu Alemaña.